Mi yahan leddi arab en ngam mi nyama nyamdu mabbe, mi lara robe bobbe dane'en, ha lesdi arab en mi supta guda nai mi banga be.